मैं जु ची डेली लग भग साठ मिनट से सत्तर मिनट तक एक्सरसाइज करदु अर ये हिसाब से हफ्ता मा मैं लगभग तुमा चार सौ बीस से चार सौ अस्सी मिनटे एक्सरसाइज करदु किलेकी यू मेते फिट रोंड़ मा भोत मदद करदु।